Kuklasõq? Kuigimuudu nä tuud süüki püüdväq. Mu meelest võtvaq kuigi hambidõ ja käppiga kinniq. Ründäseq nigu mitmõgese ja sis saavaq kätte, saavaq ärq tappaq. Ilmaq- arvadaq nä kuigimuudu tsuskasõq ka näid <noise> ja niimuudu taa käü.